Jakua chichil ngual xhitetixitió, já tajá ho o on ajá <hesitation> jachú buo ñá deke tu xhité <hesitation> dahixi jakuaté, uj <hesitation> daviixí ndei dadiki nreñaxhí ti'ó vueltati ke'e nriyii kino kejan da'i xhi'a kua adetenná kixhixi, te mal xeña kojá keja kojanaku <hesitation> udingiaja ihó nayivii nriavi ihá.